मैं योक हफ्ता मा कम से कम दस से पंद्रा घंटा यात्रा कन मा बीते दयोन्दू अर में डेलली टाइम योक से द्वी घंटा वोंदु किलेकी मेते कालेज जांड रंदु अर वेमा मेते टाइम लग जांदू।